Alura a ie ël capèl, a ie la maia, la maiëtta, la canotiera, la maia d'la manica lunga, le braie, braie lunghe, braie cürte, müdande, müdande lunghe, cause, cause cürte, cause lunghe, scarpe, scarpe aute, scarpe base, scarpun, ciabatte, patin, tüta sorta